Кунҷковӣ яке аз асоситарин нерӯҳои пешбарандаи инсон барои омӯзиш ва кашфиёт аст. Вақте ки шахс савол медиҳад: «Ин чист?», «Чаро чунин Дар илм, технология, табиатшиносӣ ва ҳатто дар зиндагии ҳаррӯза, аксари кашфиёт маҳз аз кунҷковӣ сарчашма мегиранд. Олимон ва ихтироъкорон бо саволгузорӣ ва ҷустуҷӯи ҷавобҳо ҷаҳонро тағйир додаанд.